Peet tz'ajam riij ruu' ru alcohol o ja'ar wul jenaj sa ha' ke b'eh oxigenada nin tz'ajam peet niye'eem chiriij laa' después juxum ruu' jenaj sa tziyaq y ye'eem juntz' si tan ripa'ah la kik' pues ye'em juntz'ep sa asukal reh y después josq'iim bien ru' ruu' ha' kojom jenaj sa pomada y nkojom junaj sa tziyaq reh tah rijaq ta mas